Ceru, menus unu, menus dos, menus tres, menus quatru, menus cincu, menus seis, menus sieti, menus ochu, menus nuevi, menus dies, menus onzi, menus dozi, menus trezi, menus catorzi, menus quinzi, menus dezisseis, menus dezissieti, menus deziochu, menus dezinuevi, menus venti, menus ventiunu, menus ventidós, menus ventitrés, menus ventiquatru...